I mea ka leo ʻole ma o nā wā kūkākūkā nou e noʻonoʻo ai, e hoʻoloha ai, a e nānā ai i ka lāwena a i ʻole ka ʻōlelo a nā poʻe e aʻe, ma laila ʻoe e maha ai ka naʻau, kālai manaʻo, i mea e hoʻopuka ʻia ai ka ʻōlelo pololei, ka ʻōlelo ʻoluʻolu. A ma laila ma o ke kūkākūkā e mālama ʻia ai ka hōʻihi ma waena o nā poʻe a pau.